एक सफ्ताह को मतलब होवे सात दिन। अपन सात दिन में अलग अलग तरह का फल फ्रूट कावा, अलग अलग सब्जियां कावा, डेली का नरा सारा फल सब्जियां का जावा। जसा की फल में केरी, आम अंगूर, केला खाला। पपीता खाला तो अपन सात दिन में सात तरह का फल तो खा ही लआ। ओर सब्जियां में जसा आलू की टमाटर की कद्दू की आदि प्रकार की सब्जियां खाला। तो सात दिन में नरी तरह की चीजा खा ला।